Mi yelan mi lora lesdi arab en, ngam lesdi mabbe do jodi jam, don nyamdu boddum, babal walugo boddum, robe boddum be chi'e boddum masin, to a jodi ha lesdi mai a nanan hakkilo ma do wali a wala damuwa ko sedda ha bernde ma.